Onre yenro televición nuu ya'a atuu yee, cuenta señal ján chinguni antena yee atu antena cheatuu kunderu nda'a señal vendi kuenjuni uke'e, yekuu yuu antena nda'a chinuu ye'e atuu antena cha'a atun ndikantaya.